والديني يتكلمون عربي و هى لغتهم الأم أما أجدادي كانو يتحدثون لهچه النچديه أصليه و مع ذالك بعضهم يعرفون لهچات ثانيه أما اللغه العربيه تمثل چزء كبير من ثقافتنا و تاريخنا.